Momba ny hoe filokana amin'ny fanatanjahan-tena tsy dia hitako loatra izay maharatsy azy satria ohatran'ny hoe mba misy tanjona izany e, misy tanjona amin'ilay ezaka hatao izany hoe raha mahazo voaloha aho na mahazo faharoa aho na mahazo fahatelo aho dia mahazo an'izao aho mahazo an'izao, dia hitako hoe mamporisika bebe kokoa ary izany ilay izy hanao fanatanjahan-tena